والله المهارة الي اتمنى عندي ياها انه اكدر اصمم مواقع الكترونية وهمينه مالشسمه مالوسائل التواصل الاجتماعي واحد شلون يديرها لان هالوكت اكثرية الوظائف ديحتاجون بيها هيجي اشياء مال يعني مال AI مالانترنت يعني هي اكثر شي هيجي